I ka hele ana keia keiki i ka lua, ua ʻike ʻoia i kahi ipuka ka kona lumi, noʻonoʻo ʻoia ʻaʻole kela ipuka ma koʻu lumi ma mua no laila ua noho ʻo ia ma ka moena a noʻonoʻo he aha ma hope o ka ipuka hoʻaʻo ʻo ia e wehe aka ua laka, ua hoʻaʻo ʻo ia e huli i ke kī ʻaʻole loaʻa, aka ua kikeke hou me ka ikaika aia kahi kupua i hope.